Rayuwa ko future koa sulaa kia mwaki wula kama ah ah yaa yabaro ki wiwi doctor gaskia sura nai sura nigan jasura kia bara nigan itikwa ko wi sosai duk sira kianjaavigi kurgan duk sura kiwi ita chiku doctor soboda maa diyawa emdula ka area akwa buladeka akwa village a dambuwa sulaa ma tuka kororo doctor nata sudi ka banaa chin ndae mindi surgery ka agochin ka assist doctor kamwa payen daran aduwa appendix ma both sai emdu kulba pacen kandu buna chibok ko askira uba niganye duk tamwawa yendo kuma yenda muna chuchinmu girzir lardi kuma jarla kayar nak ganye jarta faemchi mima hakurine faw ganye inshallahu ka tam mwa kwa imta achiving kuma kiwula ka ki bana emdur larde emta mwa ka bayang manzon allah sallallahu alai wasallam ai takira kathir ra ka kada kwa rayuwa ai kothir niman dutaune ai duk sura kumur man inshallahu ladakwa sosai ma emdura bohi area kuma mura kira kwa murtasndi tuka maana tigi sira bribe kigra wi gaa banachin emduarae kwa yen yinawa aka emduaren kasumwa eduwa sura kumur ha kima ka taabi ka nana kandu sosai ama ai kira nir doctor ko tenis aren miyaye abara digina tow beginer naani hi jaddi tuku health management akwa borno state ko college of technology. Katambu bana kawae ka wakii kami wakil wakil kaumi support ka kilba jamb registration free a dambuwa student irubo tambi banada yi score jamb ibara jam kuma gamwa nighae tambia mwa nishae amwa nin isikum jam 180 yi apply borno state university jarnai raidography kuma ira kiranta kumo shi ai jama ju kos ra kug kira kwa kuma passion ne wanda kuma dolene mug kira guda banachin emduarae emdurae ta enjoy ta gai dayi kuma azni matambi banachindu kwma emda mwa aduwa daga ka nosin kamdu nagumai katambi kaya bana chin katambi ka inshallahu kama ma doctor ka gp haura inshallahu rabi yabara ki wi doctor achin win ta guguma inshallahu ya prab kanugan ka tumbi kaya namur sa’a kum kira radasur doctor area sulaae gan mikira kwa what ever aa rayuwangae gada wuka kamtawae gdaa sa wahalla wa inshallahu tambi tambana chingae kuma gudamwa saa kuna gudan bana emdura kun sura tuka laada kuma gira gan gada saa wahala rayuwanwa gida hadi shir kir gae dayi kangaramna kamdara kamda mwa dabari kana kanigan dayin jadi ka iya rae baba aren gamwa kokori gasim bana emdu area kawi dayika niganyi kamdaa kira nigun katambi ka namursa’a kuma inshallahi akwa uva kum kwa ma tambi bana kwa yabara wi doctor kuma doctor sura kia future adi plan eva kum wae.